मधत हमीनके जैसेकी खेतने गासीने घरके जवन चार रहैये चाहे छतके जवन टप रहैये । उसबने मधके छाता लागल रहैये । रहीकी लेकिन मध अपनेमाने नाकाटैये ओकर कथी रहैये लहेन्डे रहैये एगो दुगो मध तह कही देखेके नमिलैये । जबभि देखम कथी ओकर झुरखे रहीकी लहेन्डे रही आ उ कौन बखत उ कटैये आ चाहे झुकैये जैसेकी ओकर छत छाता रहैये । उ छाताके केहु लठ्ठीसे खोधदेल आ चाहे भागी लेजाके धुवा देखाके आ चाहे उ छाताबाके काटी उ बखत कथी करीतह मोधवा सब अपन लहेन्डेवेके लेके तोराने झुकजाइ । उहेके कखुन्तरा झुकैये तह ओकरा जब दिकदिका देम मधवाके उहे बखत कथी करैये तह झुकी नतह पियर पेनहले रहम उ बखतभि कथि करैयेत मोध झुकैये ।